Ma dèmmè idap u áhásèn ákpá mkpò ntò duòn nkòm ábasi ènyòng sí nám nè ndèmmè nkud uchidè usèn ubòk mà nkòm ábási enyòng mmá ándèkè ndià nká nkè tuk inuá má ntuk inuá mmá ámi nkònò áffóng ánséké nsinè duk inwáng ámi mfòdò sà dè áffóng ándè ádè isiò ubéné áffóng inwáng uduk ntiè nwèn ètèmmè ndidiá má bèn áffóng ándèdè mfódó k'idèm ámi mmá nkònò ikpà ukòd àndèdè nsinè mkuró nduk inwàng nsè ntò duòn nnò èli ámi ndidià mà nó èli ndidiá mmá ámi mfuró nkè nó èkpu mbàkàrá ndidiá, nsin mmóng nnó ámmò ènwòngò ámi mfuró ndièn dè nkè sió mkpó isáng ámi k'ufók ndáhá kè èssièn ntè ndièn ndidèkè ndá ndién nké bén mmóng nké jiè ma jiè idèm mmá ámi ndiá mkpò ndidiá ámbòhò ntò ndiá dé mbó nwòng ujò mmóng ké ákpá u àhàsèn ádè duòn, nkò ágwógwó ugwèmè ámi ndiá ndidiá mfén si nung ibà, mmá ndiá ndidiá mfèn má ugwèmè ádè. ámi ndáká mbèn mkpò isáng ámi ngwóró, nká nkè yèm nkè dèp mkpò uduà, mkpò ndidiá unám ámi ákpè-kwènghè, ámi ndèp ndibòn nnò, ndèmè ibòk sèndi lòng nnò mmòmò kè ndidià, mfudó dè ndièn nkèdèmè, mbèn mkpò uduá ádè nkè bòn kè ntiè nsèkè nyàm. Mà bèn ukèd mkpò ádè nkè bòn má ké ndè, kè ndè ámá gwó ubi, ákpèdè, kpèdè, ákpèdè ádè usèn uduá, má, má, má bòn mkpò ádè mà ámi nkè tóngó, uyàm mkpò k'uduá, má yám mkpò ádè, ámá tóngó imià nkániká ináng ámi nyòng ndi utòk, nkònò mkpò uduá ádì nlòng kè ndè ánsèkè mbòn mkpò, nyòng ndi ufòk, má yòng ndi, ndi dòngò mmé akpàn uduà ámi ubòn ákpá mkpò má lòngò mbòn, nká duòn nké ché ufènè ámi mè mkpò ànàm, mmá chè, máchè mà nè mkpò àdinàmmà sà ádè átòngò ikum, ámi mbèn áutibè mkpèkè, nkánná ufòk ubuá ádè, ufòk inwàng ádè bàk mkp'ikòt ákpé di, ányè ikárákè ifudò iduk, idiòk unàm ákpè di, ányè di káná isò, má nàm ádè mmà ámi nkè sin mmóng njiè kpèdè ndidià sè lòngò k'ufòk inwàng ádè ibihi kèm ányè sè diá nò éyò ásièdè sá ádè éli ámi ásè diá diá mkpò éyò achièlè. . nè ékpu ámi ntèdè, so mmá kè chè nè ndidiá sĩ lóngó dè èlĩ dáká ikèm ámmò mò, so bén né éyò áchièlè ámi nkè lòng ndidiá nó mmòmò ntè nkà nkè jiè idèm, má jié idèm mmá ámi ndidiá mkpò nuk nsuk nná